<hesitation> lagu, hanuaboi iboudiai beh hanoboi namodia. Toh una hanuaboi ta, nabe ala, ialata atahum, hanoboina. Ouna hanoboi beh, hanoboi hereadaena. Hanuaboi namona ta. Be adorai ahegogo, taumai eka, readia sixi. Sixi lalonai foa mo haeau. Haeau ala una, ialata gabunai, <hesitation> una gwarume baia tahua dainai, adrai adrai aheau. Una heau lalonai taumai, foa lalonai, dingi nari tauna dan. Taumai foa, huna loa akaraia. Ialata badaherea napidi. Unabe lagu hanuaboi namona. Ialata, reana badadia six ta napidi. S- matabudi haidia dan na abi, matabudi rua, gwarume namodia dan na abi. Una hanoboi, lauka hanoboi namona. Una hanoboi na, davari davari hanoboi namona ta. Na hanoboi dan basina laloa boiom. Hanoboi, dabanai beh moni badara nakara, Moni namona ta. Gwarume namodia, dainai monina dan moni namona. Una hanoboi lalonai dan, bamogu memerodia danu, idia danu gwarume namodia epidi. Na hanoboi ibounai amoale, akiri mai moalemai ida alou amaiva. Daba doh serere, aida koneai akau. Koneai akau, aimai gwarume namodia dainai, emai oioi taudia dan, tauma namodia ema. Ema emai gwarume eme oi, beh aidan mai moalemai ida, moni namodia akara, amai, bese bona varavara daidiai. Asiaore, una hanoboi, before una daba baia lou baiama, una hanoboi lalonai na, lagwa hanoboi namona. Una gabu rua, aloadia, ka gabu namodia. Vaevae aloam dia unu bamona toh una hanoboi ala, hanoboi namona ta. Gwarume eka ta bopidiam kahanai ma bomaim ta bopidiam, ruarua toitoi gabu tamonai. Una, gabu ta, matamana gauna ala beh, kao, aoarua o, toi lalonai gwarume badaherea apidi. Gwarume, maragina edae bona, badadia eka ialata bamondia. Ma, hanai gabu iharuana, danu same. Gwarume namodia mo apidiva. Bamogu eboiva, metaira metaira. Gwarume na elasim elasim. Lau dan na boiva, basio gava o, gwarume namodia elasim. Unabe reana, hua matamatana o hua gunana. Asi nalaloa taom toh, gwarume unubana ehedinarai. Lakiai, hua matamatanai o hua gunanai. Toda amai loa una hanoboi na, hanuaboi hereadaena. Hanuaboi namona ta, gwarume namodia apidi bona adavari namonamo. Dabanai alou ama, ka moni namodia dan amekara. Bese dan emoale varavara, disi tata ahenidia. Bese, gwarume taidia ta rua aheni. Dabanai dan ma, haelai namonamo. Bese dan emoale ai dan amoale. Adoraina houna- houna hanoboi unu heto dainai, adoraina ma auram baia loulo, same gabuna. Ma, ahegaegae lou, benama ala. Same gabuna alou henia, toh dia semarere, varan, dinana bamona. Houna dina ma ala ma, Ta rua ma ala, second gabuna tama, ta rua. Seh marere namonamo. Toda amai loa na, o hanoboi mo akaraiam. Hona hanoboi lalonai, loana dan, idauidau. Bema oi matamata bogarim. Hanai hanai olaom omanada taumu, basio gari. Matamata taude edai beh egarim. Baie kerere garina o, baie, boio garina o, badina davara. Davara na, auka herea.